To e ɗum waɗa haala seko kam, walaa ko warantam to ɓernde bana neɗɗo, tagaaɗo, fuɗɗa miilude dow goɗɗi kuujeeji, fuɗɗa seko, miilaa dow fofuki koo wannguki wonnde huunde nde anndaa.